Ñy fomba hañamboarako ñy sakafo manahaky ñy aminy traño fisakafoana reñy moa<ptoa> ;an-trañonay añy: -Mampiasa aho akora avolenta manahaky fampiasan-drozy añy reñy, -Mañamboatsy aho sakafo aminy ñy fomba hafa, -Mampiasa aho sôsy manoka noho ñy hañitsy manoka manahaky fampiasàn-drozy añy reñy, amizay mba hafa ko'ei mba mitovitovy aminy ñ'añy reñe ndra i ro tsy hitovy tanteraky.